Suudu almeeti nduu a yaltinan hen almeetiiwel gootel, hoore nde toosa e almeeti oo huɓɓa. Ɗun wanaa huunde tiiɗnde sanne. Nde ngaɗɗaa non kaa fuu a huɓɓiran. <hesitation> Laatiiɓe ana anndi almeeti ɓee fu, ana mbaawi ɗun, <noise> sabi ɗun tiiɗaa du.